Misy <hesitation> karazany telo zany ny vinegitra: misy e zao tsaray hoe vinegitra balzamika izao, da misy koa ny vinegitra paoma, da misy koa ny vinegitra megna. Ny vinegitra balzamika zany da manome tsiro mamy sady tsara, soa io lafa ampiaraha amin'ny salady sy lasopy. Da ny vinaigitra paoma tsara avao koa amin'ny saosy sy mar- marinady ho an'ny hena. Da ny vinaigitry megna tsara amin'ny saosy sy anana misy hena.